می د پسرلي ښایسته وروستۍ میاشت ده. د طبیعت ښکلا په بشپړ ډول ښکارېږي. خلک سفرونه، رخصتۍ او د آزادې فضا څخه خوند اخلي. ما ته دا میاشت د خوښیو او آرام وخت لپاره ښکاري.